supame xam na, batante am na, kaane salaad am na, oño am na kaane goana am na boobu mooy naako su fekkee am nga foo ko bay loolu mooy naako te loolu lu baax ci yaram la waa. Neene danga ji basaab, mboq mi de danga ji basaab ji gerte, ji dugub, ji mboq, ji xaal waa heure bii waaw.